يا سلاام، التغيير في الطبيعة غير شكل وزوين، الفندج فخم حلو بس الطبيعة تعطيك إحساس بالحرية والهدوء يوم تكون وسط الجبال وعند البحر تحس إنك بعييد عن الدنيا وكل شي بسيط، التخييم يعلمك تعتمد على نفسك وتستمتع بالأشياء البسيطة وتحس إنك جزء منها.